<noise> xu̱kú tsí nagájnuu mbroꞌon, xóo i̱ndi̱íꞌ, i̱ndi̱íꞌ, a̱ga xaná, go̱nꞌ, ga̱yú, ga̱yú, <hesitation> e̱ge̱, <hesitation> ga̱á, ga̱á. <hesitation> náálá ñajuun rí ini̱i̱ rá, dí ñajuun iñúu̱ gúni̱i̱ rá, díni iꞌphi̱i̱, díni eꞌyée̱ꞌ, rí mbroꞌon rí nagájnúu̱ rá. <noise> tsí i̱ndi̱í nagájnuu, ndaꞌyáa̱ naꞌkhui̱i̱ naꞌkhúu̱n xu̱kú. Tsí a̱ña̱ꞌ mangaa, xómá tsí a̱ña̱ꞌ rá, naꞌkhui̱i̱, ní-níma, naꞌkhui̱i̱ asndo, ndxáma má jayu naꞌkhui̱i̱ má mangaa. Xómá tsí e̱ge̱ rá, xtíla̱ iꞌkhu̱ún tsí e̱ge̱ ja. Nagájnuu̱ mbroꞌon naꞌkhúu̱n xtíla̱. Óra̱ tsí ga̱yú rá, mbroꞌon má igájnuu mangaa, ndaꞌyée̱ naꞌkhúu̱n xa̱wí, naꞌkhúu̱n jo̱bo, naꞌkhúu̱n o asndo páꞌlú jayu, asndo chíjngi jayu naꞌkhúu̱n rí mbroꞌon ná nda̱a̱ rí mikhui̱i̱, náá tsí ga̱yú a̱ꞌkhue̱n ja rá, rí tsí ga̱yú a̱ꞌkhue̱n, ánte̱ rí ma̱ꞌkha̱a̱ ruꞌwa, mbá jamba̱a̱, mbá jamba̱a̱, i̱ke̱e̱ ná jamba̱a̱, ná xó ikhaa naxnée̱ mbá, naxnée̱ mbá rí ma̱ríga̱, ánte̱ rí ma̱ꞌkha̱a̱ ruꞌwa, nangrámuu̱ ná mbríjní, najraꞌáa̱n ná mbríjní ndaꞌyée̱ rí mi̱khui̱i̱. Óra̱ tsí <hesitation> xu̱kú tsí nagájnúú rí mbroꞌon rá, <hesitation> <noise> tsí xóo a̱ga xaná naꞌkhui̱i̱, niáꞌwon niáꞌwon xí nánda̱a̱ rí mi̱khui̱i̱ niáꞌwon iꞌkhui̱i̱ ná a̱ma̱ꞌ, a̱ꞌkhue̱n juun na̱ge̱we̱e̱ꞌ naꞌndii̱. Xúꞌkhue̱n máꞌ eꞌne tsí ga̱á mangaa najraꞌáa̱n asndo rixa̱á naꞌndii̱ ná na̱ga̱díí iya, ná mijma̱ ju̱ba̱ꞌ a̱ꞌkhue̱n naꞌndii̱, naꞌkhui̱i̱, naꞌkhúu̱n chu̱jmba̱ꞌ jamí xúꞌkhue̱n naꞌkhi̱i̱ máꞌ, naꞌkhúu̱n máꞌ ga̱ngi̱ꞌ mangaa tsí ga̱á. Náá rí eꞌne tsí i̱ndi̱í, i̱ndi̱í tubí rá, na̱ꞌkhe̱e̱ máꞌ asndo rixa̱á, na̱ka̱ jagu̱u̱n xtíla̱ asndo ño̱ꞌo̱n jayu mbo̱ꞌ, na̱ka̱ jagu̱u̱n naꞌkhúu̱n tsí xu̱kú tsúꞌkhue̱n. <noise>